ازيك عامل ايه؟ أخبارك ايه؟ هو أنت تعرف محمود سليم ؟ ياه صاحبك كان معاك في المدرسة بجد والله! ليه هو أنت كنت في مدرسة الأورمان؟ ياراجل! أنا كمان كنت في المدرسة ايه ده أنا شوفتك هناك قبل كده أنت أكيد هتيجي الحفلة بتاع كل سنة؟ طب اديني رقمك أبعتلك لينك الحفلة